Han, alihanmulaahi rabili aala miini n be futuu kendoo kono le pasiko n keemaa a ye balafaa soto n ñe le a ye n topoto le fanaŋ, aduŋ n niŋ ñoŋ moyi le fanaŋ, aduŋ n niŋ a buka loo luo to sonkoo la, niŋ porobuleemoo dunta n teema, a ka rekilee buŋo le kono suutoo a ye baŋ.